A-o nervoxismo, à Barçeloña, ch'a l'é unna çittæ donde tutti te seunnan o bellin de clacson anche pe ninte, anche se ti æ aspëtou solo che doî segondi in ciù à partî quande o semaforo o l'é verde; pöi à l'India, ò à quelli paixi, caòtici.